נקרב ליהם ונقول סלאם אני פלאן אולם מרא נשוףכ הנה קטבדו איש שויין, מעאמין ח מעאמין ג'יתי שנו קא דיר פלחייאה וכנבלה נשמע מנקטעש נדיר אלניה מזיאנה ונחליה יחס בראהתו נקטארח עליה נשרבו שיי חאגה ונתשארקו שיי דחקה, אלעלاقات קאיבדאו בקלמה ולקין אהמ חאגה tkun טבעי וסדק ימקין תולי סדקה שוינה מניקאא בסיט.